Ma väega ei tiiäq sääntsit tsirkõ, aga ma tiiä, et ommaq olõmah sääntseq tsirguq, nigu üükakk ja kassikakk, aga ma ei tiiäq, kas nä tõtõstõ õnnõ üüse pruuvvaq määnestki saaki kätte saiaq.